Tar ma urkitikiti ing a maingan tar lar a patono kati manung kine, larma pakana iote lar tar ma independance aning, lar manina aningning ataem amur la, kira murmur okotela a vanan kium la. pi lar oumbap ininge, kiri ngir manung nilaun, lar alik murmur la. Mur la avan utua matuk ing lar mep di. la wok i. Aning ono ma holiday, alik mur ono, ilar kir ngir kaule manung nilaun. Vunang dala rei nandi, dala keke kati ap dala gugu vakuku manu dala kine nimur tar dala pakana kati, kiri tale tar ta kona mangit ia vot. Kiri tale tar ta kona mangit ia vot manudala kine, io ma <hesitation> pakana ono tar ma krismas day lar, ma pakana ininge alik longori ilik ngir kati manum nilaun. Lar dala rate kium mena wok ing o ma balana rarate nina ngir. Io taem a longolongor, arere murmur tua ka. ia ono arei nangandi mep dek nanang tara pit kurue pa nung kine kati. dek a pakana ka kati. <noise> pinana ia tamal, kiri tale ia tara ka kati, vunang maive? Ararmarunge vakvakuku ka manung nilaun. Kira rei urep, avanan ka mena urkitikiti ing aena, aena kine katia, katia piu, pima anilaun tar ing dala poro pote a nikoina ono, kiri tale tara ngo tuperei, ata vanan a krismas day. ing na ngirngir na event ing ani na lotu, ia a gugu tara vanan ono vunang lar nandi. Ararate ia gaid, ia <hesitation> banis dala manu dala vinan kati, manudala kine, vunang ararte ka, ing da tole vake anilaun ono. Ing la vara varagiai ma rarate nina ngir, ap dala longo longori ivot kati di bute a pangei ava? Atia ma banis pik ani na bulumakau ai da, da tul tul tar anunda nilaun ininge taura koke dala angir. Tar da pakana ma nilaun ininge, ap kirta nikoina ia vot apang manu da nilaun. Apakana kiti aravate a nana dala ono kondi. tar dalavan, kaka tar dala gugu ka ma urkitikiti miti ma rakaraka nalar dala, data at <noise> ia leval da arkiane nunda vinan tar na paka pakana kati apiu apa paka pakana ma rarate nena ngir tar data pakana ka tar anuda nilaun ia. ia arkia. Ia van tapokot api tale angir ia gugu mom ap ia, manuda vinan, anuda nimur, <hesitation> nunda vinan, kati mara karakanalar. Atataing ma ie na kalou dala re potei nandi nana dala ongongor tar dala <hesitation> mulaot paka urkitikiti kondi ma kondi maraka raka nalar ing ai vapurum pa dala ma banis nima ngir aravate up ia alar na kandi mep a pakana tar vanono ikakapa ka. Imupmup ka irue. ping imainge amila tar ia poropotei ma manina. manuna nilaun dala repotei nandi. ia pupukue. ia arkia anuna nilaun ap ia repote amanmanina na lotu ma nuna nilaun. <hesitation> ike atinge ri na kalou ia vokor daono ap daono datar lumba pa nilaun ininge ing anundala tena valaun ing ia tul tari taur dala, dala mangadi mep a <hesitation> ura rip na mar na kilakilala me iesu itar mat malet di bute i ap i tar mat malet, ai dala rei nadi mep narit a varauai ivanan kama atia mup, kiri kekel malet katuma vunang maive, atare kir la longor malet kir la loi nadi mep a ararate ininge anai ap ami dala rei mandi ararate ininge i buru ap taning a taem <hesitation> kir da ke okote pai kiri da longor pai kirda pakana ono ararate ka ininge ia kot tar da vua ma pakana ing nundala tena valuan ia keung pa dala ono tar ia <hesitation> timbe ar bane dala ono mena pakaiana kondi. Dala rei nandi mep nundala vinan idekdek ap aurkitikiti miti ma raka nalar iel pa dala kaun aur kiti kiti ing dala murmur ap kondi, kiri tale dala tar dala van ma dekdek mur arate nina ngir tar da ono ike atinge rena kalou ia vakor da ono ap da ono da tar lumbe pa a nilaun ininge ing a nundala tena valaun ing ia tul tari taur dala dala rei angadi mep ura rip na mar na kilakilala. Da murmur opala kiki iesu karisto kati ma rakarakana lar, kium pa ma nuna rarate, kati ma rakarakanalar, tuk tar me nakana mutuai da, mep da tur ongor ma nunda nilaun kati apiu. Da re potei nandi mep a kalou ia vangugu da.